एबे यापन खनवमा चिनी कम करके भेले जौत चिनी लागल खाना सबह खैबे नाही करके । अ खैबो कर्ले जौ चिनी लागल खाने उहे देउन कही कमे चिनी गहके, कम गुरिह भेल खाने मचर खाएके । जस्नेकी फलफुलवा हसइ, केरवा हसइ, सेउवा सम्तोरवा हसइ । हिन्कमता एपनही गुरिह हसइ, ओकरमा चिनी सबहा बहरासे गहाइली हैने हसइ नाही । ओस्ने सबहा खाना खैले चै डौले हसइ । अ उअ चिनी लागल बहुते बहुते गुरिहा भेल सबह हसइ, इय चाह भेल एस्ने सबहा खान नाही खैले नै बनइ । कतौकी एकरमा हमरा बहुते चिनी गहले हसहु । उहे बौत चिनिया हसे याको गुरिहा हसिय । यको गुरिहा भेले हमार खानवा एसही गुरिहा हसइ ओकरमा बहुते चिनी हसइ हसे ।